Biu xiljia nkja ni kle laue mjing ni kle laui es kuen de njaung y te biu kun bakix y kuent ljix y chiñi ya me ya lai pur de aluminio bijiy ya mas juay pal ni mas kabau nda lae nep mjing y kjuande chi me ru lami ya pur aluminio y mas juay pal y biu xhi ni kjuande mas kui kiuang mas kabau pal y lai ru kit xipia ndu juay juñky mjie y biu ni me ni mjau ni kle laui te mjau mata mjau ljas ya mjau mata bijiy ya nda laju lae mjie porque bi laxuejent y ya nda laman tse bi ya lai mjau ya. Lai mjau nti pa ne nda mole y nda pa ne kiy mjing lae mimp kjuande ru xhi ndu mu lai bale nau riat ki kiy ndu kjuande te pa nda riat npat ramjie bu ki lanjes kuiji nda nuye ki mje pa npal porque ni nip tsajap juiñky y ru aluminio ndu mu mas manen nda nep ne kara ñkiutalung nda mang ne ne juy mas manen nda lankues ceite juay ya lai kapas ya juay pal ya juay xikial ñkiutalung ya juay ta y biu nkja ni mas kabau ni kuent mas mint mas kabau lapal.